Қулф чизест, ки ҳар рӯз истифода мебарем, ва нақши он дар таъмин кардани амният ниҳоят калон аст. Ҳамаи қулфҳо калид доранд, ки танҳо ба шакли махсуси дохилии қулф мувофиқ аст. Вақте ки шахси дуруст калидро истифода мебарад, дохили қулф мекушояд ва дар озод мешавад. Бе калиди мувофиқ кушодани қулф хеле душвор аст.